Dɛ'ɛma sɛba ti mam dɛ'ɛna bii bisera de la boole ŋmi'a. Boole ŋmi'a de la de'ensɛka ti nɛreba ni pu bamiŋa bɔna tigers ayi, ni kɛ paki zuo, digera, ŋmi'ira boole ti ba baŋɛ sɛba n wan di mi'a ba'asegɔ puan. Mam le bisera, bii ŋmi'ira nu'usi boole mɛ. Ena de la boole-se'ere n ani ŋwana pika leni ti ba tara nu'usi ma'a ŋmi'ira, fu san dikɛ na'arɛ ta ŋmɛ di <noise> ti wara la <noise> ka dole bala bɔ'ɔra fu. <noise> Mam le malum le bisera zua mɛ, Koo mam le malum le zɔta mɛ n miŋa, le malum le bisera boole-se'ere ti ba ni dikɛ dɔɔ, ni dikɛ di biŋe, ŋmɛ e ti di ɛkɛ saazuo ti ba yi'ira kaŋa la ti hockey.